No tiiät, mehhigo süük um midägi säänest, midä meil siin Tartoh väega ei saakiq. Ma ei tiiäq kas ülepää saagi ütestki söögikotussõst. Itaalia süük tuuiist, tuud saa egält puult. Nii et maq, no ütlemi nii mul- ma söönüq mehhigo süüki, selle et ma olõ-õi tuud pall'o saanukiq.